Tëtäguasu eSri Lanka jokpeko mopeti ara tropical arakuvo jare ivi ñaki ipuere ndipo kuae oupiti pandepo grado centígrado anivi pañandepo grado centígrado kua oaja ivituguaju ecuador koti jaeramo jokope ivitu mbaeti mbate